Aagundjuka oyo yamwe mboka yiinekelwa kutya oyo epipi lyokomongula. Nuuna nee yeli kooskola dhawo dhopetameko ano ooskola dhopevi hono ohaya pelwako uunongo wopevi shiikwatelela komaivu gawo nenge komadhiladhilo gawo. Ano iiputudhilo ohayi etapo nee yiya kwathele nenge yi tsikile mpoka pwa hulilwa kwaamboka yeya longo kooskola dhawo dhopevi. Onkene oteti osha pumbiwa aanyasha nenge aagundjuka opo yaye kiiputudhilo yopombanda. Shino ohashi ya etele nee ya mone uunongo wumwe wa gwedhwa po tawu gwedhwa nee kwaambu ya mono pooskola dhawo dhopevi. Hwiya ohaya ka upikwa. taya mono uunongo owundji mono hawu ohaa imbwa nee natango kiinima oyindji ngaashi nda dhini oku tumbula uumbudhi nenge uufuthi. Ano uuna omunona nenge omugundjuka eli koshiputudhilo shopombanda nena ita mono ompito yoku ka ninga iinima mbyoka ya puka ngaashi oku yaka. Tse otuna wo natango shimwe shoka sha gwedhwa po tatuti aantu taya ilanditha. Ano omuntu ita vulu oku ilanditha uuna eli koshiputudhilo shopombanda. Ita mono ethimbo ethimbo lye alihe nenge omadhiladhilo ge ahege okwega tula mushoka ta pewa koshiputudhilo shopombanda. Natango hwiya ohaya pewa wo uunongo mbono taye keya wathela nenge taaka wathela yoyene kuyo yene nenge taya ka wathela o family dhawo nenge tu tye omazimo gawo. aapambele yawo nenge oshilongo wo shawo. Onkene ano omunona nenge omugundjuka uuna eenda koshiputudhilo shopombanda oha kala ena uunongo owundji mboka tawu ku kwathele a yambulepo ookume ke. a yambulepo aapambele ye oshowo oshilongo she. Shino ohashi eta wo natango opo- uunongo mbu to pewa hawu vulu oku longithwa wo koshilongo shimwe shiilile. Onkene otwa itayela kutya oshi oshiputudhilo shopombanda oshowo shimwe shoka hashi putudha aagundjuka ya kale yeli pondondo mpono pwa pumbiwa oku kala aagundjuka. Opo wo nomonakuyiwa uuna ya koka ya ka kale aakuluntu yeshi okwiinekelwa. Omolwa uunongo nenge omayambidhidho nga ya pewa koshiputudhilo shopombanda